Pwr zotin un shqip kam pas dit mir me shku ke kopshti, mbrapa msova edhe greqisht, jam mir edhe greqisht, mana, shishto.

pwr zotin, ki ka pas shku me ble nonj gja, mana i ka hup lekt edhe kur erdhi n shpi i gjeti n xhep, hw

Mana, pwr Cdo gja ka nevoj robi kena me shku me marr nonj zha, me ble, kena me shku me marr nonj tesh, tesha, nji gjo pwr me hangwr, shishto.

Po, po s i nimovi shteti, kush me i nimu? vetwm shteti tesh wsht me i nimu pak, nuk wsht tu i nimu shum njerzt, po deshti, munet, kur s' don, s' munet.

Pwr zotin, un, mnaten jam tu hangr kos, djath po kishte, edhe salat po kishte. mana.

Shteti munet, bo me dash shteti me nimu njerzit e vet, njerzit e venit vet qw t i ket sa ma afwr venit vet, po deshti shteti i nimon, po tash a pak zor me nimu shum kand qw jetojn keq pwr veti, edhe shishto, Ca me ba... lum kush ka kam e dur me lujt me punu, se shteti pak a tu nimu kan.

Mir a me pi sa ma shum uj, po un nuk a se pi shum uj, deri dy kile n dit, nji kile e gjys, dy kile, shiftu. Ma mir a me pi robi tri kile uj n ditw, nw njwzetekatwr orw si i thojn e ma shum, po nuk jam kshu se pi shum uj,

Jo mana s di me i dhan makins, s asht se kam bo kurs dhe s i kam dhan asnjwher makinws, gjo e mir a boll me pas me dit robi po s a se kam marr guximin pwr me shku me msu, edhe se a gjo kasavet, boll mir a po edhe kasavet, ka shum pwrgjegjsi me qwn shofer.

krenare jam se jena t gjithve mir, kur kam fmijn mir e kam krejt familjen mir, jena krenar, me than qw jena krenar se jena dhe shqiptar, edhe ajo asht, kur ke tan njerzit qw don e t dun, mir, kjo a krenaria

Poo, me avjon kam ba udhtime, kam ba, nw Shqiprii kam shku shum her, me avjon edhe... Cato, Shqipri-Greqi kam ba udhwtimin n avjon, manej jo, kur kena gjet biletat lir, i kena pre disa muj pwrpara, kena gjet qashtu edhe kena hik.

Po, mor, si s ka... nj her n Shqipri ka shum vene qw s kap, eee, nuk kap telefoni, sa dush ka vene n Shqipri qw s kap telefoni , edhe prap tesh, kur dalim pwr t shku... kur jena n Shqipri e dalim nwpwr fshatna, anej ku kena qwn rrit, pwr zotin, a pak, nga ai ven s kapet hiC, jo me veshtirsi, po Ca me ba?

Herwt rrugwn ma t drejtwn ta japin baba e nana, deri kur t shkoj ke msusi, mbrapa kur shkojn ke msusi, edhe msusi ka, mson twr ato msime n tru me shpjegu pwr jetwn e pwr Cdo gja pwr msimwt, atje fillojn gjanat, po baba e nana jan t part e msusi asht i treti, se kur ban fmij ke msusi, katwr pes vjeC, mbrapa si i thojn...

Tw drejtwn s a se kam ndonj film t caktum, t caktum, po n pwrgjitthsi m pwlqejn filmat e vjetwr shqiptar, i shofim boll kaher, edhe ato Pes herojt e Vigut, e shum filma shqiptar shofim, nuk a qw i kam pwrcaktu, m pwlqejn n pwrgjithsi.

Po n radio m pwlqen me nii Ca t jet muzika, lajma, ndonj dokumentar a, veC me nii ndonj gja me kalu koha, ora. A gja e mir me msu disa gjona qw jep radioja disa gjona se merr vesh Cdo gja. Radio e televizori wsht gja..., po s pam edhe atw dolwm me shkrep...

Ca me than pwr shpin? pwr Cdo familje veC pwr shpin teme, lum ai si ka familje t mir, me kalu mir burr e gru si jan e .... me rrit fmij pwr smari si i rrisin twr me kultur e, Cata, duhet koha sot tu pas kultur bahesh i zoti,

Po parlamenti, parlamenti ka shum detyrime, se dhe krent e shtetit n parlament jan, edhe ata po deshtwn me drejtu venin dhe me nimu njerzit e vet, ato kan n dor mos t'i fusin tana n xhep t vet, pot tw nimojn edhe njerzit e varfwr, se ka njerz qw nuk kan as buk, mrapa parlamenti ka krent e shtetit

Pwr zotin, s a se pwrdori telefonin nuk a se e pwrdori shpesh, kanjher rrall e pwrdori .... kur du me fol me njerzit e mi, se s a se kur ke edhe fmij edhe kshtu edhe nuk tw del edhe koha me u marr me telefon, po jo, s a se e pwrdori shum. VeC kur du me fol me dikw, nanj rast i rrall, me po ose jo.

E, pija ime e preferume... Un s a se jam pijanece, nuk pi pi pije, po m pwlqen, m pwlqen, po me pas tre dit koh, se tash pak asht me pas, e mushti, ..., sidomos andej nga zonat malore, pwr s marit, ajo asht e mir,

Po te partneri m pwlqen t jet i rregullt, ta kaloj mir, kjo asht ... ke shoku i tij , t jet rob i mir, .... gja e mir asht me kalu mir me at tjetrin ... t jen njerz t rregullt

E s a se kam nonj ven t caktum pwr me ik me pushime, po bo me pas robi lekun, twna venet jan t mira ater, por leku duhet, shneti para leku mbrapa, s a se kam nonj ven t caktium pwr pushime, zakonisht nw Shqipri koh vere, gjat verws atje

a, leji lojnat e kalamajve t sodit, me dal mensh me kto lojna si kan dal, lojna kena pas ne pwrpara, lojna t leta e t knaqun njwni me tjetrin, lojna tesh jan veC, jan do lojna ... me nxerr mensh fmijn se kto s jan lojna .. zoti t qoft. Mir a kur dalin jasht e t lujn, ndonj futboll a ndonj gja sportit bollmir ase jo, po tjetwr s ka nanj loj tjetwr.

mana, munohena me nenj t shwndetshwm si i thojn, po jan tash ushqimet e tashes, nuk jan t freskta si i kena pas dikur, rrafshohet tash Cdo gja e freskt, as nw fshat tash nuk bahet gja pwr pa i hedh ilaCe e gjana. Po mundohena si i thon, po mundohena me i ba disa gjana se jan t dobishme

e, kur kam qwn fmij, si tan fmijwt qw kan ato wndrrat e veta, un me thwn t drejtwn kam pas qef me qwn msuse, po s' a se kam bo shum shkoll, nuk qe koha atere mosha jeme e si thoj, po msuse.

po, mor, re ka, si s ka, her vrant her kthillt, her hij her diell, sidomos qi dimri ka livizjet e veta, neser t afron pranvera po, ka, ka, vransi me... re sene ... ka boll... Ca me ba, puna e zotit ajo

po si me e pas ekonomin e shpis, po thuj zotit qw..., veC me kalu mana, veC t jena t gjith, t jen mir fmija se ... me kalu, me kalu, ekonomia e lodhme, po t' jena mir vetwm Ca me ba, sikur erdhwn gjanat keq nw ket kooh, shtreejt, veC me kalu

mish... dy tre her n jav, ka e shumta e kohs tre her n jav, po dy tre her n jav nqoftse nreqim mish ... her tjera jo, po ka nuk ka se fmija ktu e kan qef po s asht se nreqi shum her mish, deri m tri herv n jav po

nw mengjes nuk asht se ha asnjwher, nuk ha mengjes, pi njw kafe ose Caj, se nuk ha as njw her mwngjesi, se merre ma mir me ha mengjesin e mos me hangwr nw mbramje, po, mbrapa si t mwsohet organizmi asht, s asht se ha, nw mengjes nuk a se ha, vetwm kafe e Caj

Te doktori shkojm kur kena ndonjw nevoj, ose krye gjasht mujsh kur s kena nonj nevoj, n krye gjasht mujsh, aq me bo nj kontroll sa pwr qef, me pa robi veten e vet, n krye gjasht mujsh n krye dymbdhjet mujsh, ose ma shpesh kur kena ndonj nevoj, po kur kena nanj nevoj, nanj ankes, presim me shku, s kena Ca me ba.

Po m pwlqen pastwrtia, me thwn drejtwn m pwlqen, pastwrtia, s ash se kam nonj stil me pas nonj pun kushedi se Car, pastwrtia m pwlqen me punu pwr pastwrtore si kto, edhe guzhina asht e mir, qw tw dyja, s a se kam nonj gjw t veCant tjetwr...

po si s asht e rwndwsishme me la durt vazhdimisht, durt duhet me i la vazhdimisht se ka mikrobe dhe pwr t qwn njeri i pastwr edhe i kulturum pwr vete t vet, sidomos tashi ka smun-je, Ca s; ka grip e gjana pwrnjimen, mikrobe, merre me i la durt shpesh e shpesh, Ca me ba...

Po, mor, si s ka re n Shqipri. N Shqipri ka, re, e vrant, e kthillt wsht, po ndryshime ka koha, po a qw mba ma shum shina e gjana gjat dimnit qw thojn, po a qw ka ma shum se n vene tjera besoj.

e kangt e preferume emja tana kangt m pwlqejn, ... kam qef me nigju Cdo lloj muzike, po m pwlqen dhe kwngt e vjetra,,, t vjetra... se s jan shum t vjetra, dava ...., disa prej anej nga Puka, e, m pwlqejn, m pwlqejn shum kang

Mana historin e shokut, shok e shoqe si i thojn, dikur kena pas historina se kena qwn t knaq njani me tjetrin, ken apanejt.. kena qwn knaq, kena pas qetwr stil, jo si tash, fmija e sodit jan ndryshe me ne si kena qwn dikur, ne kena qwn shum t dashtun pwr njwrim tjetrin, tash s asht se s jan t dashtun, po tjetwr karakter kan fmija e sodit.

Boj qielli kur asht koha e kthjellt e kthjellt krejt e nuk ka me qen, ... me qen vrant e kap nonj vransin nonj gjw e lujm nanj gjw tjetwr, po zakonisht m pwlqen si i then koha e gjan se themi andej nga zona eme boj qelli, ngjyra e kaltwr

Po, m pwlqen me gatu, po m pwlqen s mw pwlqen, kur je gru e shpis duhet me gatu, po m pwlqen, m pwlqen me gatu, s a se nukw m pwlqen, m pwlqen, po na grat dasht e pa dasht nuk kena ... pwr t gatu, na pwlqe s na pwlqe...

Mana, ashtu, si pwr zotin, s jam tu kuptu gja se s a tu m u kujtu si fjal kjo miCat, pwrCa ta thaj kwt miCat s a tu m u kujtu si fjal, s jam tu e dit se Ca do me thwn, miCa, s e di.

po koha n Shqipni mir boll asht. mir boll asht, Pak fresk asht, po mir boll asht, kajher asht ..., her pak ma mir, mirboll a, s a keq, Ca me ba, si koha ma, ku t m i teket ngren anej e knej.

Si me e pagu numrin tem telefonit? Me lek, si paguhet nryshe, me lek, me lek, neve bam po a keq, ... Cdo gja me lek, me lek, .po pata mun ta paguaj .. Ca me ba...

po tash avokatin e gjen kollaj, nuk asht se a zor me gjet avokat, njw her ma mir pwr me dit gjoja avokat i mir, ku ta gjesh ... ven njerzish t huj, po t njofi dikush, njof nanj avokat dhe .... gjen, po pranaj, njw avokat gjwnet direkt mbi at pun

E, nw traditwn ton ka qwn mirditorCe, prej Mirdite, mirditorCe, mirditorCe, boll bukur, mana, po, kto, si me e ba, dikur kan qwn, kan pas kcy e knu e, jan knaq, nezin muzikwn edhe kcen Cata iku ajo mirditorCja q ata e kan pas knu me za vjet.

Gjaja ma e bukur ke shpija ime asht qw thojn shpija jote nj her dhe e Cdokujt asht ma e bukra e fmija i vet, familja e vet, familja e Cdokujt asht gja e shtrenjt... Gjaja ma e bukur a familja kur e kam shndosh e mir, kjo asht gjaja ma e para mir, dhe ma e bukra.

e, bim e lule ka tash, tash ka fillu pranvera, dhe fillojn e Celin, bim kam par, lule si kto, drandafila ma shum se ka prap. drandafila qw ka, drandafila qw Celin heret, ka qw Celin edhe ma von, jo, kam pa lloj lloj lulesh, edhe bim kam pa,

Po deti pse menoj se deti asht blu? Deti blu duket, po, deti asht .... si, si ... ma ngjyr e zez... se varet sa asht tepwr thell a varet se si ... deti q ashtu duket, po deti gjithmon q ashtu duket pwr larg.

E Cfar lloj dokumentash duhet me Cu nw njw shtet tjetwr, dokumenta pwr njw shtet tjetwr duhet pashaporta s pari robi, edhe Certifikata, ka Certifikata personale, ba me qen tek person, o Certifikat familjare, kto jan .

Mana historia e familjes time prej zotit ma mir s ka, bab e nan shum t mir, motra e vllazwn, e, edhe ktu ku jam ma mir s ka, familje e mir, Ca historie me thwn, ma mir s ka, po shnosh emir jena t tan, kjo w historia e mir, [???] ka njerz qw kan disa lloj gjana po jena ... prej zotit mir.

Po kur ban robi familjen, krijon zoti familjen, Ca me ba, merret e rrit fmin, ... fmijn Ca me ba tjetwr, na njerzit e thjesht s kena Ca me ba tjetwr...

manej, shpresa jeme ma e madhe pwr t ardhmen a qw t jena mir, t kena shnetin, t ken fmijn mir e t rriten fmija pwr s mbari, t kulturum e t shkollum, se pwr shkoll ka ardh shum kasavet kjo gjw, C ata du un, un du qw o zot ishalla kto fmij t i kem me shnet e t shkollum e me tana t mirat. Kjo asht dwshira jeme, mos t ju mngoj kurgja nw jet

Poo, si s msojn gjuh t huj? Msojn gju t huj, msojn frwngjisht e anglisht e, Cato, se frwngjishten e bajn te shkolla, anglishten se jan shkoll qashtu privat, se pwr me e majt gja Ca s e kena majt, msojn nga tana llojet e gjas kush ka takat pwr me i msu...

Jo mor se s mw shqetson gja me telefonatat, kur njerzit t marrin pwr respekt. Ato qw shqetsojn disa njerz qw pwr shembull t marrin kot, disa si i bijn tash qw kan dal disa numra fallco se nuk... ato njerz qw t marrin tepwr kot, ata tw shqetsojn, dhe njerzit n pwrgjithsi kshtu t marrin pwr respekt, me pyt ku je, si je, ajo t knaq, nuk asht se tw shqetson.

Po, mor, me vizatu m pwlqen, po s a se vizatoj edhe bukur, e m pwlqen, m pwlqen t vizatoj, gjara t bukra, as piktura ... se vizatimi piktur ... ndonjher, ka lezet, kalon kohwn, knaqesh tuj ba nj piktur a njw gja, tu vizatu, gjara t bukura.

mana, pwr me hec mw pwlqen boll, e hecmja a gja e mir, i bwn mir organizmit, trupit, gjimnastika ... do mun t eci, vrap, shkon e ban njw pun e nji gja si kemi ba, i bwn gjimnastik trupit vet. Cdo njeri me hec wsht gjw e mir, nodh nonj rast kush munet me hec

Ooo, pwr fmijt e mi Ca uroj? Si Cdo prind do me pas fmijn e vet me tana t mirat e ma t lumturin n bot, si thojn, un uroj si t jen shnet e tana t mirat e ksaj bote n jet vet, mos t i mungoj asnjw gja nw jet, asnjw gja, uroj tan prindve pwr fmijt tyre.

mana tash ushqimet qw s jan sakt jan ushqimet e gatshme, kto sojnat qw kan dal tashti, budalliqe se ato jan t mira me i hangwr t shijshme, po ato jan t sakatume si i themi pwr shnetin. Ca me ba tash, gjith ato fmija vetwm budalliqe dojn, Ca me ba, sa ma pak me i hangwr ato ma mir pwr shnetin

po si s besojm se a ndryshon klima, ne s kemi nevoj me besu se e kena pa edhe vet. Si s nryshon klima? nata me ditwn qw thojn, prej njw shtet me shku n nj shtet tjetwr, tjetwr klim asht atje, tjetwr klim asht atje, se pwr shemull, diku man ftoft diku man nxeht, diku ... kjo a klima, nryshim kohe

Jo, mo, s a se ka shum ligje t forta tash, n venin ton n Shqipri si thojn, Car ligjesh ka me pas, pak njerz, njerz ka boll, po pak se kan mbet pa rini, tw ndihmoj ... pleqt e plakat asht kollaj me pas ligje t forta pwr ata t shkret, po, jo, s asht se ka ligje as t buta, jo, po as t forta s ka.

e, teknologjia mu m ban mir nw t arthmen, sheh sa tw dal tash, po, pwr zotin, ma mir se t rroj robi, se ka qen robi.. Ca e gjeti atw pwrpara se e bani teknologjin vet .. nuk a sw patin edhe shum shkoll, shum t squt, Cdo gja e ban vet, pwr s mari, kurse sot jan tu msu, kan teknologji, zgjuarsi, po teknologjia pwrdit a tu ndrru ... Ca me ba.

Po mor po si s kujdesna me at tonwn pwr shnetin? Kujdesna po Ca me ba? Kshtu munohna tw ham shum gjona t ynyrshme, vojna e gjana t skuqme nuk a mir me hangwr shum, ham dhe nanj kos, a nanj moll jeshile, a, Cashtu gjana kena ba mir,

E, di ca nga kto....: lepurush me vesh tw gjata/ han karrota han sallata/ lepri hap porsi top / cilin numwr don mw fort? / un dua treshin / maca kapi veshin, / veshi u kput / maca ra me kri n... mut!

Ca na pwlqen me ba kur dona me ik me pushime? Dona me ik me pushime dhe me na na me bo si ta kalojm sa ma mir, e, Ca kena me ba kur shkojm me pushime? Si t jena sa ma t qet, na qetson kryet pwr qetsi e pwr pwr Cdo gja qw ka nevoj robi, ata dwshiron, qw tw jet sa ma qet, t i kaloj pushime t qeta ...

Po tash me shku njeri me pa, gja, Ca ka, me than, pwr shembull, shpija e robit ka nevoj pwr Cdo lloj gjaje, edhe shef, nonj gja si t pwlqen, ka nanj Cmim t arsyshwm, merr, dhe mun ta marrwsh, po pwrnryshe i shef i le prap aty ie k nw pun tane, si gjithkush.

tash pwr cilwn kopsht, se na andej nga zona jon kopsht i kena thwn kopshtit se mbillshim nonj bim nonj gja edhe fmija se kan pas shku n kopsht parashkollor, si i themi ne, n kopsht, edhe Ca me than...

E , nwqoftse mw pwleqn me msu di qw do t pwlqeja ? Po, pwr nder, asnjw gja a asnjw libwr nuk i bwn keq robit, Cdo kush qw mson, lexon, dwgjon diCka ma tepwr, aq mw shum zgjuarsi merr nw kokwn e vet. Ca me ba, nuk asht se kam nanj gja tepwr tepwr t veCant.

S a se kam ndonj pun qw nuk m pwlqen qetash, robi s ka qef me punu, po jo s asht se kam nonj pun qw nuk mw pwlqen hiC, se a pun se po zure ndwrtim e gjana, s ka asgjw robi ba, ajo s asht se m pwlqen, ne punwn me ba vet ne grat, po, jo s asht se s jam kshtu pwr pun.

Ushqim tradicional shqiptar ka si ato qw kena bo pwrpara me t tan, tradita mirditore qw ka qen pwrpara, lakra t zeza me mish thiut edhe grosh t kuqe ose grosh t larme, me mish e pa mish e, varet, sikur i kan dasht, edhe patate me mish, Cato jan tradita ma shumta pwr shqiptarwt.

E, Ca mendoj qw asht Ei Ai? Ei Ai mendoj se jan kto gjanat e teknologjis qw jan tu dal tash ... kto gjanat robote, e kto, s e di pwr zotin, Ca me than kot, kwshtu mendova

tash, Ca me pwrshkru tash, ke zw njw send me ba tani, me ba tani, Cdo pytje se jam tu kthii, eee, qysh e bo ushqimin si ta kem gati, Ca Ca do shpia qi tw..., tu drejtu e tu pastru, kto, si punt e grave

Po emri Ylli, tesh emwr Ylli n Shqipri ka sa t dush Ylli edhe emwr njeriut, ka rob sa t dush q e kan emrin Ylli, ose femna q e kan emnin Yllka, kurse pwr qytete veCana un s e di nonj gja ma t veCant, vetwm pwr kto emra...

ja mana letra, s a se lujm hiC, fmij, fmija lujn nganjher, m marrin me zor qw tw mw lujn, s a se di me lujt, eeee, .... ajde, shum shum pak, s a se merrem, nuk a se merrem shum me tw, edhe sa her fmijn e shoh tu lujt, s a se e kam vu vwmendjen me dit

e, ushqime q jan t shwndetshme qw na bajn mir jan si i thojn babas gjanat jeshile, nonj sallat a, nonj spinaq a, Cdo gja ... ose me ftoj a, jeshile, e Cdo gjanat t jeshilta jan gjana t mira t shnetshme

Po jeshillik gjatiii, se jeshillik ka pwr gjith vend si s ka jeshillik? Jeshillik ka, sikur ...si kena pas thwn n Shqipri, sa jeshillwk ka. Jeshillik ka pwr gjith ven, po, ore, si s ka!

Aaa, qe dhe mekanizmi. M pwlqen pwr me ba pun t vwshtira? Ate them kam edhe un me ba pun t vwshtira... Car mekanizmi ka me m pwlqy, kur nuk di me ba pun t vwshtira? S ka se si m pwlqej, po ju pwlqej atyre s e di, me i ba sonte s di...

e, kur kena qwn t vegjwl kena pa lu m fezwn, kena pa luj rrasavii.... kena pa lujt top me cengj, kena pa luj, kena qwn knaq, kena pa lu me zan njani tjetrin, me vrap, me vrap, me vrap, po, po, po, atjer kena qwn daftuk na...

www, kwngtari jem i preferum asht, nuk asht se kam nonj kwngtar t preferum, n pwrgjithsi m pwlqejn kwngtart e kwngtaret, po m pwlqenw Zef Rroku, .... dhe ... knon at kangwn e gjat, at kangwn e Ago Ymerit... jan kang t bukra ato, m pwlqenin ngaer

E, pwrveC punws na pwlqen edhe me dal tash... na pwlqen me ndenj n qetsi, me dal, me hec, me dal fmin, me dal robi m u qetsu pak vet, pse ky asht... prej pune ke shpija, prej shpie merr edhe fmin qishta ... Ca kena me ba tjetwr?

ka raste ka lloj smun-jesh, prej zotit, ishalla i nalon i madhi zot, grip e gjana t rana, ka boll, edhe kto gripet e kovidi, kto gjana se qw fillun tash sa vjet, Cdo gja nw jet pra, s asht se ka nonj, nonj smun-je prej zotit, ishalla i largjon i madhi zot Cdo gja qw ka, Ca me ba?

aaa, si kam qwn shum e knaqme edhe pse jam kaq e knaq? Kam qwn e knaqme se kam qwn njw fmiiii ... kam pas njw familje t mir t mrekullushme, edhe tash jam e knaqme se kam kriju nji familje edhe e kam t mrekullushme, kam fmijn si drita... kjo w knaqsia e jets

s asht se kam nonj ven t caktum pwr me shku me pushime, po un zakonisht me qen qw Shqipria ka vene t mira boll, edhe vene tjera po t mira boll, mun tham kte se munet me shku pwr shwmull n vene t mira po zakonisht shkoj nw Shqipri pwr pushimet, s a se lwvizi n vene tjera se nuk kam munsi

E cila stin m pwlqen mw shum ke veni ku rrim na? Ca stine ka me ba? Koha wsht e but, a e mir, ... pranver, wsht pranvera se vera asht ,,, nuk asht se mban koh t keqe, mban mir, nuk asht se ban shum ftoft.

e, kur kam qwn e vogwl, kur kam qwn e vogwl kanga ime e preferume, jkish nonji manjetofon e ... desha tw dali vet me radh...., jo, s wsht se kam pas nonj kwng t veCant t preferume se tana kangt n pwrgjithsi m pwlqejn, jan t bukra

mana m shqetsojn kto teknologjit e ktyne lojnave budalliqeve si lujn fmiija sodi, Cato m shqetsojn boll se pwr zotin tash na i shkatrrun fmijn me kto budalliqe, m t cin ... ne teknologji m' u bo ma t squt, asht edhe lojna ... fmija sodi, apapa, gazep!

Ca fmije mor? Un fmij e di vetwm pwr fmijwt e zarmit mana, z di nanj fmij tjetwr, pwr zotin un di vetwm fmijt e zarmit,

Po desha me shku me pushu, e, m pwlqen me ba banjo, edhe mrapa me shku me pushu mana. Mana shsihto pwr zotin. Ma par bwj banjo edhe mrapa me shku me pushu, mana.